Afaky soloigny an'io a raha io ka, ino moa izy toa, <hesitation> legioma ze hitasika a bazary egny na ohatry ka hoe soloigny saramaso, kabaro, voagnemba, sesisa, vomaigny hitanareo regny e, mahazazatry regny.